Le cli- climatiseur ndraiky, izy machina mipetaka amin'ny riba zay, de misy telecommandinazy de igny amign'igny telecommande igny misy hoe zegny hoe degre zany degre de arakaraka le tiantegna ampidirina amle climatiseurantegna igny no ampidirintegna amle amin'ny telecommande igny de kitihintegna le telecommande igny de igny amizay magnaboaka gnintsignintsy araka le tadiavintegna aminjegny amle climatiseur.